kaatuŋ n nene maŋ bula awiyoŋo la bari n nene tarata aayarapooroo to le yofu kooñoo muŋ i ka a fo dooŋoor n kotoomaa n tarata wo le feejee saayiŋ awiyoŋo niŋ a be bori la niŋ a be tii la, a ka bori la fo kiloo meetari fula kontoo, a ye naa wuli a ye taa, niŋ a jiita fanaŋ a ka bori le koteŋ fo killoo meetari fula kontoo a ye loo.